هو، په کینیا کې د ماسايي قبیلې یو مشهور دود ایونټو دی، چې پکې ځوانان د لویېدو لپاره ځانګړې ازموینې تیروي، لکه زړورتیا ښودل او دودیز نڅاوې. دا دود د بلوغ، هویت، او کلتوري ویاړ نښه دۍ.